हमें एगो पायलट छीये आऊर हम हवाई जहाज लेके। आसमान में छीये अगर उड़ान में बहुत तूफान आ गईले। त हम अपन यात्री के आश्वासन करे के होते त हम अपन। माइक में बोलबे यात्रीगण कृपया ध्यान दे हवाई जहाज। सही दिशा में चल रही है तो अहा देख छीये रहे की ये हिंदी। भाषा हे तो हम इंग्लिश में बोल सके छीये और अलग अलग। भाषा में समझा सके छीये की दिक्कत के कोनो बात नई हे।